الأصحاب ديل ليهم حوبتهم براهم غير الاهل غير الأخوان الصاحب ده ما الرفيق الصاحب ده السر في أصحاب لمتم القراية في أصحاب لمتم الحلة في أصحاب لمتم الدنيا بي ونسوك و تونسم وبقيفو معاك معاك في حارتك